ايوه لو هجيد رياضة معينة ايوه بعرف كذه رياضة صراحة يعني بعرف اركب خيل كويس بحب الخيل جدا جدا بعرف اعوم كنا نخرج انا واصحابي ونروح نقضي يوم ونعوم وبعرف العب كرة الطايرة.